'An 'we-eh 'on 'de po 'on dha yao 'zorn 'on ye-dih-a zorn plu+ or zorn or 'nyni 'o 'an zon+ :dao :mor 'on nyni 'o eh ken, :yee' 'on 'bei' :on :ne 'on :ne-a same yard :due' 'di :yee' 'an mu-uh 'da-a', :yee' 'an 'nynuu:, 'on 'de 'i, 'an 'de-di'-a 'i, 'on 'bei', 'an mu-a 'o a 'yle 'we-eh :daa eh-: 'on 'wluh-dih'. :yee' 'an mu deh 'jeh-dih 'bhorn 'on 'ye-eh 'de 'yli po :a 'ye deh di :a klehkpeh :a 'ye son+ :dha :due' po. Deh+ :en :ne-a 'o 'kwi-a da-dih-a deh+-cheh' :en :ne-a 'o, :a mu :dha :due' :po :yee' :a klehkpeh :a <hesitation> kpa-ih son bo, :a klehkpeh :mor :a 'na-ih-a 'suh, :yee' :a 'kpa 'o dele: 'da 'weh. :mor :a dele: :deleee: :eh 'beh 'chore-nyor+ :an mu 'da 'o a 'ye dele: :mor a dele: :deleee: zorn :we-eh: nyorsoa no-a :on 'de po-a dha yao 'zorn :mor en 'nyni 'o :yye' :on 'da :on 'bei' :a 'ye dele:, :mor a dele: :yee' a klehkpeh a :gba ya :eh :zio' mu 'de 'kpa ken deh+ no :gbnu: :gbu: :yee' a :dhe-dih 'de mor, :on 'na nomor :yee' :mor :dhe-dih on 'wla son+-dih a ya 'gbu bo. Mor eh se <hesitation> :mor josephine 'o :deh, :yee' :mor an ya 'gbu bo an tba son+ gbor-dih, :yee' eh :se-eh :mor. :an-a' 'wluh :we-eh :or nyorsoa po-dih: 'on dha yao 'zorn :mor or ti nyne 'o :yee' 'an mu 'on 'bei' 'da-' :a klehkpeh :a son+ :dha :due' po :a 'ye deh di.